Inchi lile inchi dungati inchi tunne inchi american boro dargenu inchi tunne lila dunga kabdi amine many gudio jirti amine inama achi sunne sagale manya nyata kurtumi faa won mimiotufaa sokari faa mukate faa kurtumi wodiafaa won isan nyaten sun won lalaftu amine inama ach kubet inama dima.